لو اتعرض عليا ان نكون حياون بري في يوم واحد؟ أنا ممكن نختار اني نكون طائر السنونو، ودا لان طائر السنونو بيتميز بقدرته على الطيران بسرعات عاليي ومهاراته الفائقة في المناورة فدا بيتيحيله انه هو يستمتع بحرية السما. وانا باحب يكون عندي تجربة الطيران، الطائر دا برضه بينقل برضه احساس رائع بالحرية والحياة في الطبيعة. وأي انسان بيحب يعيش الاحاسيس داي.